राइस कुकर एक घरेलु उपकरण हए । जाको मुख्य काम सहज और सरल तरिकासे भात पकाए देनो हए । पहिले पहिले भात भडडु, कँसाडा, बटुलामे पकात रहएँ, तओ गजब देर लगत रहए । इन्धन फिर गजब खर्च होत रहए । पर आजकल भात पकान ताहिँ राइस कुकरको प्रयोग करत हएँ । राइस कुकर चामरके निर्धारित समयमे और आवश्यक तापक्रममे पकान मद्दत करत हए । जासे चामर डुँगन और अधपका होनको सम्भावना कम रहत हए । राइस कुकरमे सबए चिज एकघडिमे पकजात हए । जासे समयको बचत होतहए । राइस कुकरमे चहुँ जैसो चामर पकान मिल्जात हए । जामे माँड, काँजी चहुँ जो बनाए लेबओ सब पकजात हए । राइस कुकरमे कम उर्जा खपत होतहए । तबही सस्तो फिर होत हए । राइस कुकरमे अटोमेटिक स्विच होतहए तबही खानु पकतए खिना अपनए बन्द हुइजात हए ।